Ninteekyereza nti kuba omu magara marungi ninkokushanga obumwe oshemeriirwe buri shaaha oba buri obwiire bwoona, habwokuba nitukimanya nti tikugira ngu twagizire, tikugira ngu sente nizo zirikureeta okushemererwa, <hesitation> sente nizireeta okushemererwa kwonka hariho nebindi ebiri kukoraki ebiri kugyenderaho, mbwenu ningira nti nyowe kuba kuba oshemeriirwe buri shaaha nikikureetera kukora ki, kubeera ku, kuba namagara marungi.